Dafay setal bëñ waaye baaxut, mun na setal bëñ nag waaye baaxut, parce que day lekk siiñ. <noise> Siiñ bii muy lekk dana am jamono doo ñemee naan ndox bu sedd parce que fii dafa am pax, ndox bu sedd bu fa duggee bëñ bi day metti. Socc baax na, socc bant baax na, boros bu gën a oyof moo gën a baax, waaye bu gën a tëkk moo gën a bon <noise> dama ko utiliser ba <noise> man ma sentir ko, docreur waxuma ko, man maa ko sentir gis lu muy def <noise> socc subateel <noise> nga yore ko tooy.